फ्रांस सस्कृति मा कला थै बहुत महत्व दिंदा। यख लोग कला थै अपडू जीवन मंदन। और संग्रहालय और दीर्घए भी हूदन वख। दारू बहुत महत्व च वख।